Allor 'o genere musicale preferito mij è 'o rap, l'hip hop. Pecchè secondo me descrive, descrive 'na realtà ca m' rappresenta, ca rappresenta nu poc pur <hesitation> 'a realtà 'e Napl infatti ci stanno nu sacc 'e rapper che hanno successo in tutta Italia, ma pur in Europa. Ij personalmente amo stu genere musicale pecchè facc musica pur ij e m' piac 'e 'e questo questo genere musicale dell'hip hop ca t' permett 'e sfugà. 'E esprimere nu concetto in rima, esprimere 'e cos ca t' pesan d' 'a vita. Esprimere anche nu concett felice 'a vot. E t' rà l'opportunità 'e t dà 'a libertà, 'e di esprimere, la realtà per quella che è <hesitation> per com'è. Senza che cu nun feat, 'na canzon che adda esser, p' forz chill obbligo d' 'o ritornello a vote. Pecchè l'hip hop vero e proprio. Chist nun esistevano proprio, <hesitation> nun esistevano, era l'hip hop a filo cu 'o rap si sviluppa addirittura cu 'o freestyle no? Cu l'iprovvisazione, strofe su strofe. Quartine su quartine e parlavan d' 'e situazioni personal. 'E chillu quartier. Parlavan 'e chelli cos. Pò 'a Napl hann vissut pur 'e Co'Sang. Ij nun l'aggio vissut pecchè so so so duimil 'e cinc. Quann praticament hanno pubblicato l'album. Però 'e frat meje l'anna vissut. Ij m'arricord quann ero piccirill so cresciuto cu loro ca senteven sti canzon e che aggia viver, oggi <hesitation> non rappresentata più la realtà di Napoli come all'epoca. Ma nu poc manca, pecchè ci stesser 'e potenzialità p' raccuntà 'e cos. Dicimm che 'e raccontan eh, però nun 'e raccontan cu 'a stessa famm pecchè secondo me si è troppo <hesitation> è tropp, è tropp, è diventata troppo turistica Napoli. Non è più. <hesitation> Viene un pò nascosta diciamo quella, quella parte di disagio che ancora oggi esiste. Però c'amma scurdat 'e sta cos. Ceh ancora oggi a Napoli stanno, stanno brutti cos. Stann pur 'e belle eh. Però nun ci scurdamm d' 'e brutt pecchè pigliass 'e brutt e quando ne parliamo ca riuscimm poj a l' 'e risolvere. Si facimm finta ca nun esisteno nun 'e putimm maje risolvere. È 'o rap 'o vers, un un megafono <hesitation> p' denuncià a sti problem e magari <hesitation> a riuscì a a risolverli ecco.